اي تعلم كثيغ لغات احسن وكلش مهم، لانو يساعد أول شي انو نتفاهم مع الناس ، تتعلم ثقافات جديدي ،تتعلم ثقافات الناس الخخ الي يحكون غيغ لغة - وهمين تحسن من فرص قبولك بشغل ثاني، كلما كان عندك لغة كلما كان فرصة قبولك بوظيفة أعلى